Awawan a heɓa hoto ɗiɗi koh tati daban-daban je mari tarihi daban-daban koh ɗon mari habaru daban-daban sai a hauta ha pelle gotel sai a resaɗun ha pelle gotel latta bana guda gotel. Mo lari pat andai tarihi woni ha nder hoto mai daban-daban'on